To Yamba mɔ mɪ wa dʊrtɪmɛ ma tsyan mʊ a dʊrtɪmɛ dɪya kamɪ kʊn kʊ na durmin kɪ iɪng nɔ kʊ ma nabs kɪ ma yɪ a dirrmin mʊ mɪ wubtu yaks mɪ neiɪyɛ mʊ mɪ chabtɔ dɪ nabiyang mɪn, mɪ chabtɔ dɪ tɛnbʊn mɪn mɪ chabtɔ dɪ yenbun mɪn mɪ chabtɔ dɪ farbi mɪn. kə dɪya ma kata kɪ ma da yen dedi ma kata kɪ ma da yendedi ma fangɪn mʊ mang kwaan da kinsha lib yendedi kʊ ɪn iɪng been kʊ kamɪ ngal dʊn mɪn kʊ ma daam yended kɪ mɪ wɪɪn kɪ iɪng wa fɪya mɪ kɪ banguyi kʊ ma daam yended a fɪya mɪ Yamba mɪ yistin dɪrr a fɪya ma iɪng wushu wɪɪn dɪya mɪ dats bwarafura a taan yendadi ba dubdɔ nungi mɪ dung mɪ kʊ mʊ mɪ mangs yaam dɪ sha a mursh. mʊ mɪ tɔ nɪ dɪ bwarafura mʊ mɪ tɪn nɪ dɪ shidu shɪdo iɪng da yendedi lib a dɪrr niyɛ iɪng wɪɪn yended wɪɪn ba be daan nani wuin kɪ yuwan mwee ma kʊ a bang mɪne fan-fab yuwan mwee dɪ kultu dʊr kalan wʊ ma mang nɪ tab mɪ tits mɪ mangtɔ yendedi a dabbu nungi mɪ longɪm wɪɪn kashɪ yuwan mwee a tabbɔ kɪ na mɪ daam wangɪn lib ma fɪya a shɛi ma nwa ngashare aw kɛɛm lɔ nɪ ya mangshin fwara shuwushe shɪ shɪm wɪɪn butɔ keen bu kʊ yendedi a mɪ dam wangɪn a dɪrr mini yendadi a wɔɔn ba shɪdo da fan nama kɛ kə dɪya shɪrr fan mʊ kʊ yended ba dababu a nungi mɪ ba shinun shɪ dɪ shikin wɪl a koom bɪ nwaan mɪ kashɪ mɪ daam yendedi a fina sho kʊ iɪng sho shɪ tab dɪ mʊ dɪ wɪɪn yɪlɪn dɪ wɪɪn bwir shɪ dɪ tab dɪ mʊ kiɪn dɪ dɪɪn mɪ dɪ nungds wɪɪn iɪng da ba kiɪn mɪ dats yendedi kə ma dabs yendedi ue sha kɪ, kiɪn dɪ naan kʊrakɛ shɪ wa durmin nɪ fɪrɪ mɪ kunkin sha a dirmin mɪ yamba shʊ iɪng kashɔ shɪ mɪ mɪ yɪ durmin ma kɪ mɪ yatɔ yuwa dɪ ngan wɛ, mɪ kutu yanded shʊ dɪ dan wɪɪn mɪ mʊ mɪ yatɔ a dʊrtɪmɛ, iɪng kə sho naan shʊ iɪng Yamba dɪ yɪn yɪɪn a yended wur dɪ yitimin bwara faura, dɪ yiitimin kurarake mɪ mangsts yaam a worshi tɪ shɪdo nɪ wʊ nɪ fɪrɪ a katam kʊrakɛ shɛ a yɪmbɔ shɪ mʊ diyi mɪ tarniyo mɪ tab a durmin mɪ tab dɪ yɪn nɪ shʊ kɪ wangɪn shɪdo ma fan a dʊrtɪmɛ mʊ mɪ mangtɔ yaam dɪ shɪ iɪng keshs mʊ mɪ taiye mʊ ma kɪ bu teenbun mɪn iɪng kɪ yeenbun mɪn kɪ fam kwana a'a iɪng farma iɪng na wushi mɪ a'a farms keto shʊ keto shʊ iɪng wushula kashɪ ma lelen dɪ fini wʊ kʊ dɪ dɪrr wʊnʊ wɪɪn kan kashɪ naan shʊ Yamba dɪ neiɪyɛ iɪng kə shɛ wuri wə a fabs bu wɛ bɪ naarts keto shʊ a dakar ba Yamba a dɪrr mɪn dɪ faltanta keto a'a ma keen ketsn kal mɪ, iɪng bwal fine iɪng ngashere kɪ mang kɛnɛdɪ dɪ ketin kalmɛ ma keki shɪ dɪ nwakants dɪ bwaltin dɪrr shiye, shɪ a'a kə iɪng fini kɪ, bɪ nwakan nɪ dɪ nɪ yɪ fankuwɪ nɪyɛ far butɔ nɪ yɪ fankuwɪ niyɛ yenbunts nɪ yɪ fankuwɪ nɪyɛ yɛ wa longɪm iɪng shidin da maka wangɪn ba mang mangna kɛ kiɪnɪ fankuwɪ fan kɛnɛdɪ nimang kɛnɛdɪ dɪ shiɪdɔʊ da ma kɪ iɪng kɛ wangɪn na Yamba dɪ yiiin iɪng kasha nɪ fɪrɪ kə king Yamba dɪ yɪɪn nɪ kʊ na fadas Yamba dɪ yɪɪn nɪ kʊ na fadas durniye a fini Yamba a be neeshe be te bwets bara dɪ bu shɪ kiɪn dɪ bwats. nanls shilim ma ya dɪ shɪ naan wuni ba shidar a kɛ kwaan mɪn mʊ ma kʊ wangɪn kɛnɛdɪ nɪ tabtun dɪrr nɪyɛ yamba shɪn kə shɪ shɪ a be a ama shibi yendidi bɪ lam mʊ dɪ dɪrr, mɪ a tɔ ba shɪdo a lɛ kwaan kɛnɛdɪ kiɪnɪ tabtin dɪrr nɪyɛ dɪ ninsn shɪ kə ba a fɪ a time fɪ kɪ shɪ ba mɛrɪ ya mang kidsme nen mʊ dɪ dɪrr yɪ ma shɪ a kang yɪlɪn a llamtin fɪn shɪ ma chaks a keen shiɪdɔʊ da asbae a kan nɛ dɪng wɪɪn ma shak ma mang yam dɪ shaka dɪ tɛnbʊn mɪn nan yɛbʊ iɪng yɛ shɪ wʊ kʊ kə yimmin lang kɪ kiɪn sha fɪ kə shak keto kə mang yaam dɪn kɪm kiɪdɪ kɪ fan yamba yikin iɪng wani kan kɛ naan wʊnɔ kɪ ba nabads kə twamine shɪ kə ba jikann si shɪdo shɪ a be kɛ ba shɪdo shɪ a be kɛ ba shɪdo na mang mangngɛ nɪ fang Yamba a dɪrr niyɛ a yika nɪ ech Yamba a wurnkin yaks kə fan kʊrakɛ kɪ kists longɪm wa ba shɪdo ba lɛ kwaan yɛbʊ kɪ nɪ wa dʊr Yamba Yamba ba nwaam ketsn nɪyɛ na mangina mang chabkin kaka shɪdo a murshn kɪ ba shɪdo na kɛ kɛ wɪɪn kɪ mʊ mɪ been dɪ keto ma kə kɛ tslanshin nɛ, iɪng nanar mɪ fangtu Yamba dɪ shɪ wʊ wa iɪng yarashi kɪngnɛ Yamba a shak shɪ a nungda dɪ ma kʊ ma tabu fɪ ma kɪr kiɪn a mʊr shɪ kɪ yaki dʊr a kakan kɪmɔ a fishau bwɛl fɪ ma kɛ wɪɪn yɪlɪn nɛ kɪ shak wɪɪn yɪlɪn a murshi dean nɪ tixtx nɪ wʊ a mʊr shɪ nɪ mɪ mɪ kɛ nɪ dɪ kwants nɪ darangts a tɪmɛn tamɛ, tɛɛ bwee a mangtin bibtin bwelshe a be bu longɪm, a yɪmba nɪɪn yɛbʊ kiɪn bɛle yɪn a? daan nɪ mee-mɪ nɪɪn yɛbʊ kiɪn kɪ mang kɛnɛdɪ dɪ fɪ na fan nɪ wʊ na kekim nɪ fɪ na kata a nii wɪɪn kɪ chan kɪ dʊr a yɛlɛ kɪm yam tama a kaka yɛ shiwu a shade kiɪn kawa, kawa kɪ tɪmɛn yɛbʊ ba shakds kawa dɪ dean ba fam fam yamba yorsb ba shale nɪ yɪlɪn wɪɪn ba dab kə mang yami dɪ sho a kaka kɛ wuku mɪ kɪ Yamba a jika kɪm naan kə twan shɪ wɪɪn, Yamba a a nakɪr kə fan durkima kɪ ba shɪdo a lɛ kwaan Yamba kɛ Yamba a nebkin ba keto ma kiɪn kiɪn nɛ kə wuni shɪ firye iɪng mɪ keto ha kʊn dang, tɪm bɪ sha nɪ? mini sho tɪm dɪ shunkum, bɪ sho nɪ shunkurmin shɪ nɪ fɪ kiɪn nɪ shotu kiɪn ba yɛlɛ mini shɪ bɪ fətɔ dɪ twaam twaam shɪm kə nɪ iɪng dɪ kambir twaam shɪn kʊ ma mang nɪ iɪng bwaan shunkumi wʊ kə ma fabs shunkumin shʊ kʊ, ma fabs twaam shɪn kɪ mang nɪ ɪn bwaan shunkumi wʊ kiɪn wuni ba shermini dɪ wɪɪn bettteli wɪɪn bettele shɪ kə keen tenme kɪ, iɪng wa fɪ a wɪɪn kambir shɪn wɪɪn ya ma fuken niba termin dɪ wɪɪn bɛttelɪ wɪɪn, ba naba dɪ shɪ dɔ ma tɛɛ mware a dubumin nɛ mang yam dɪ sho tɛɛ mwee dɪ bɪn wɪɪn kə kɪ wene yirsb kɪ, a bʊn bs dɪ dhunkumi wa? kashɪ dɪ Yamba iɪng wa dɪrr mɪn kɪ, shunkumi kiɪdɪ ba bʊn-bʊn mɪ nabiyang wene yɔrɔb kə Yamaba ba bʊn bʊn dɪ sha tɔ shiids na fɪ dʊr niyɛ dɪ shʊ kumɪ wɪɪn, nɪ shak kaka dɪ sha shilds ma fan ddurmin witee mwaea a dubumin nɛ ma mang yaam dɪ sha na dub mɪne wini wɪɪn nungda niyɛ ɪn kɛ kɪ kanɪ kʊ king nɪ fan shɪrr kɛ, nɪ mang kwan chabshine dɪrr yɛ keme mɪ sham dɪrr mɪn bwɛl teeen ma bishen kɛ a leen dɪ shɪrr, mɪ kɪr shɪ a na a mange ba, mɪ fang tɔ Yamba nɪ fɪrɪ Yamba a wumshine yaks nɪ fɪrɪ a wuma a yendedi yendedi bɪ da tu wɛ iɪng kɛ daom yended nan yuwa ba nen kʊrakɛ da kʊra ken yandedi dɪya